Le scarpe a pölu ese faite dë plastica opüra de pel e al an la part sutach'a ch'al e pi pi ën plastica, pi morbida, pöi a ie ël tach e pöi al an le stringhe, cuaidüne e la linguetta për tiré sü ch'a të faza pa mal la stringa e pöi a ie la punta ch'a pöl esi più o menu düra